<hesitation> Gn'ecureuil moa zany da biby fesy akogniny hoe biby fesy zash izy satria rehefa amy hafanana igny zany izy da alagnony gne sakafony zany hoe voavokazo hoagniny zany gn'alagnony da rehefa avy amizay koa zany gne fotoa sy ahafahany mizoso de igny sakafo nalagnony igny avao koa ampidi- hoagniny, magnano- magnano rezerva zany izy e zagn'ataogny